Alura të lash a manu, u kam bur per esempiu shtu, kur ë se ngë kisha a lavatrici brënda, mirrja një banjer, i vuja pethkat çë dej laja, këtë banjer e mbloja me ujë e pran i shtija ca detersivu tek ata in polvere e fërkoja një skaj, specialmenti la parti… pjesën çë dej laja me vjersh magari, pran e lëja një par orë a moddu e si ish hera çë… mbi një par orë e nxirja ka ujët, e ndeja e pran terej e e vuja pamet.